Ga nata butugumwa izhɛ anama naaka biye kwo ka aba sha butu biye ba sha butu naan a zhɛ shilo oogu biye zhɛ ya rah biye ishɛgaga, ihih shɛ ma jke iyi nɛ abu ya ibu gumbo to shogo iyi butu eshe-o nda le na akara na agwatana bu gɛgɛcɛnjɛ iyi heri hwaigbu yajɛ bejilo bay a yi azhika unika umpwa na jɛjɛ nu rubwo, ga bu kaa iyi nɛ abu yajɛ boko ici shi iyi na aba yaga-o uwana ga butu geye ye iyi azhika ta umpwa gamba n shɛ en yɛ ig raig bu zhan shɛ to ohugwo nay a zhɛ to. Nda le n iyi nɛ nɛ abu yajɛ uwɛmbee? Maa ishiri ugwu ibiye ma ishiri uranyi ubiye uwɛ kwo aka naan a abu zaa saba, anya twa, miauh mu bu ababɛshɛ, atwa nab u meppi eri aduma ga wanɛ ga akana ba name la u titanɛ shɛ iyi butu rishe-o iyi elele agwatana peni bu. Ba zhɛ nda ule nu bwa shɛ ma hiɛy baa kwubɛ hwai iyi butu ba zasa bi zhɛ shag abo zundo. Be zhe nanga ga na ma zha mo shikono ya nu hwana kwo gana nga zha manda manda yinɛnɛ so ijɛ ishɛ uu- nama butu nu ynyizo ga ishɛ tusoso keni ti yita no soso nyabu abu kwubɛ ganana ga nyabu ban da iyi. amga tahanu tu bwa manga ajɛjɛ bwa bannda uraub hantonobu wanɛ gana yashnɛ nag ana yan shanɛ na ganana kub shɛ ma mazhaga? Bi shɛ bu mbiso bi zhɛ bu mbiso bi zhɛ bu mbiso gana tu hansa timi apata bizhɛ bo so uraig biye uraig biye uraig biye shɛ ma bi zhɛ nama gama be ga jɛwɛ. ta yaga sɛbwɛngwɛ nab utu. Abu hwuja butu gushiji hwai iyi ebi eri zhagana ɛnjɛ gwoje ɛnjɛ gwoje n hwujɛ ma iyi kazaba na. n njɛ gwoje nujɛ gwje n njɛ gwoje. Ga agwatana ti mbiseni uhwana na eti ya kana aduwa ta biye abandana nyabu. Adua ta beyi zha sha nab u. ibɛ shɛ rain biye ti yaga giy ta yaga isɛbwɛngwɛ. Abu hwuje hwai ma butu so ogbodo bo wurago, gabu buga gbodo ata ai ga wanɛ na ubira du by ubwa du hb njɛ yɛ shɛ rain biye ti yaga ta-o mbi se geni bepe ce na maub mutu me kwunyi urain biye a shɛ soso masha mi biye nu gana ukunanga hi izhɛ ya zhɛma ebu sheji ahansa wɛ na hansa bu uwama fi beyi urain bu uzha to hwana uzhashɛ to du nu hama hwana na iyi biye tinda ni iyi biye na na abu yakɛ ni iyi biye na abi zhɛ banda le iyi heri beyi shɛ gabu bi zhv duma anya atwa zhɛ bu dumanga anya tra zhɛ bu dumanga ma yes ga wani gana banda iyi na ayi ga wani gana babda ya cɛnjɛ azuba-o agwatana surana bu ama naka bwa la banda yi ehieh bwa bu yajɛ raih biye bana ban da yi ban aba nda yi lono ma kwo bu zaba urain biiye tu soso. Lono ma kwo buzaba ya cɛnjɛ auzuba iyi heri beyi iyi nɛ abɛ njɛ ya sha iyi nɛɛnɛ zha sha mbisegeni gaga miany musga bu o so so karatu ya sha mmbisegeni iyi heri beyi ga wanɛ ga bala ba. njɛ na nu hwai gag a wanɛ ga gana la banjɛ na iyi heri beyiga iyinɛ abu njɛ la iyi tu soso izhɛ sha iyi gembi, izhɛ sha iyi na zha shɛ wafwagu iyi ogu ebi shiri. Sei apata atwa zhɛ sos-hidden voice aa. e biyejilo ihiŋ ‘yajɛ ahawa na ngɛɛ zhɛ mabu kawa yaga raiŋ biye na hausa na nya bun a nga twa ni nyizo kwo nigeria kwo no ohugwo gondu bu kwo nu mwamwa bu kwo no hugwo na ban da gondu fwolele abu mama pishikono ihiiŋ te rena butu iyi elele na agwatana bu peni te rena butu iyi hiŋta. Aa na muna ana vwɛ jɛruma butu na namɛ nu umbe tu jɛ jɛruma bwa peni bu jɛruma bwa agwatana zhɛ nda atwa na bu wane kwunyi zhɛ bupana du jɛruma ta yashɛ ma aba nda biye sha butu nan a ba huga unu iyi ɛbi hiɛŋ zasabana nda kaza nda ti ya bu kwulanɛ ti yabu kwulanɛ shɛ lone ebu guri nan da hausa iyi gɛtɛ ishɛ iwɛ bizhɛ gushigo ahansa na zhɛ sha biye ga ta bug a kuba shɛ shi ba ‘yima iŋhwɛ, abi ‘yajɛ butu na mepi imɛ patanɛ butu bi eri bo to bu bɛ hiɛŋ bu zhajɛ to mbiso budu ma ‘yajɛ binyɛ butu ko kwona ahansa ganana ku nga zha ma nda uwɛ raiŋ mu? Bɛ bi hieŋ ga na, ndana bu ti mbisogono tu ko kurɛ gaga ga na ɛhɛ ma ma zhaga. Nook ubwatu zhɛ hiɛŋ to iyi nɛ namba nda gaga nda gaga nda gaga nook ubwa ta bɛ zhaŋ nda na bwa ko shapa wala ga. Iyi heri beyi kwo bu zaba ɛzhɛ hiɛŋ kai yɛy kazabana yɛu kiriki baa shɛ yɛu to she, yɛu to she, ba huga nu nu gata uraiŋ bu zha raiŋna kwulanɛ butu elele, ya kwana atwa hwɛ bu, ya kulana aa atwa shɛpu naa na abu namɛ na aba. izhɛ du ya kulana twa puhonda har ci community na aba nda gondu na ba har ci har alabarɛ bu izhɛ to har hwɛ nijeria ɛ zhɛ bu shilaga ga wanɛ kaza ga wanɛ kaza izhɛ sha gaga ti zhɛ hiɛŋ butu njɛ to governor kwo butu njɛ shugaban kasa. Uwɛnbe? Butu be lele zhɛ hiɛŋ ga wani ubwa shɛ shugaban kasa, ga wani ubwa shɛ governo. Izeci zhɛsha ganɛta ɛ zhɛ na njɛ ga wani ishɛ kazaba nag a wani gondu na ba njɛ pe kaai! Yɛu cirici baa shɛ yɛu cirici baa shɛ iyi banda na iyi ban da na iyi ban da na. Asha wɛmbe? Nu shɛ bo soso iyi abu kwubɛ butu njɛ iyi ko sei de de de abu kwubɛ ijɛtɛ zhɛ shɛ-o to lono geshi-o abassa hiɛŋ jita hele ndumwa bu wumɛ jita ibɛ shapa ti inta ti hinhiu bu. Jita ide abu kujɛ yi wɛ ye teni. Jita ta bu ‘yajɛ tusoso ma iyi gɛgɛ teni huŋ kai? Nkubwa in la fa, n zhɛ ma nyinga ma shapa hwana biye. So nu gata sha butu naa nab u shɛ butu tu soso noomu. N ‘yajɛ la shɛ mwa ɛ hiɛŋ bu larɛ, bi hiɛŋ a buzhɛ nda iyi abu hwujɛ abu hiɛŋ ganga, butu ye hiɛŋ ganga butu na hiɛŋ ganga, abu iyɛcɛ ganga ijɛtɛ zwee. Ama abi hiɛŋ bi zha nda nu kpahiɛŋ, ɛbu hujɛ abu nda hwai gabu duu, ijɛtɛ yajɛ laya izhɛ shɛ gal el abi zhajɛ ya ga wani hujɛsa ganga-o, mapa ma izeci bu njɛ ufwu, izeci bu njɛ fwu hwɛhwɛ. Ama ubu shɛ butu buko na ba huga nu ba njɛ nu butu abi hiɛŋ ganga beyi na gana lele kwo ya sha butu bɛ njɛ wɛ bu gunamɛ butu ta zhajɛ hiɛŋ to lono zho dubo bu kwo zha pabu yi shɛ butu bu baa shɛ-o buto ata zhajɛ hiɛŋ nda nkuri, ɛ yɛu mi nda nkuri ti mepi, ijɛ bu gumanɛ nda nkuri butu bu ta har nyizo zhe gure ubwa shɛ butu bu leni nabu te biye. Ubwa shɛ bun a leni nab u tebiye so nu gana ta aka elele sha butu naa na zha huga nu, bi zhɛ ya raiŋ gbogbo har ci kunanga uraiŋ bu. Tiyejilo keni zhɛ ino bu mbiso tu swoy swoy naa na shɛ huwayɛ atwa oko ishɛ atwa wɛ maiŋ ba zhɛ shɛ ya-o ogogo iyi wɛ, i shɛ zhɛmɛ hiɛŋ ahansa utwasu ahansa ici shi. Ahansa cisci u atwa ga ta-o butu ko huwayɛ bɛ kwubɛ ijɛ ɛhiɛh arita kuribi bishepi butu naa na namɛ nu mbe bwa za iyi ba shɛ no lugwo bwa ndumwa cikure bi zhɛ bu hiɛŋ n zhɛ ma bu kapɛ, gamba ma vwanane ukuribi mabu kapɛ. Ihiŋ shɛ ukuribi yi fu, ukuribi nyizofu. Ganati kuribi njɛ nyizo tu bɛ go nu nga jɛmɛ kuribi, ahango butu bu ko icishi ma ukuribi ga nga ‘yajɛ ma ishɛ ukuribi naa na zhɛ nda kuribi naa na shɛ ma butu hiɛŋ kwocikure ma pa atwa oko ci ta ukuribi ukuribi hiŋ njɛ nyizo fu. Iyebi! Ishɛ umakara ga atanjɛ ma ɛnjɛ nyizofu. Namɛ kaa ne tieli tu ko, butu ko iyi nɛ be seshi nu makaranta ipeni buy a in ciba mo mbiyono anya mi. Butu ko iyi nɛ kaa be seshi nu maranta ba rɛcɛ uwa by kulanɛshɛ bu, bi eri bu umpongngo ne ti ‘yeci gatashɛ wa buya bu’yagawa na hauwa. Be bu umpengeji be huwi, bi zhɛ shapa bizhɛ ba zha bas shikana atwa ga ɛhiɛŋ edegeri eci edegeri zhɛ hiɛŋ ga wani iyi ba jɛmɛ baa jɛmɛ, iyi boo jɛmɛ, iyi baa jɛmɛ asha bu’ yoto be huwi ambiyanɛ hwai bi zhɛ-agaga ɛzhɛ hiɛŋ abu jalakaka. ɛzhɛ a zhajɛ abu shapa ya shɛ gata izhɛ sha iyi mua nu makarata tu huwo. Umakaranta ya swanɛ ijɛ ɛhiɛŋ bi zhɛ na yena yabu Ihin bi zhɛ duma riyibwo, abɛ hiɛh bu zhajɛ, zhɛ ma hwuga nu unu ru bassa bi zhɛ duma rii yibwo “getront” sha ga bua ta bu hwujɛsa-o which means benjɛ makaranta. bukwubɛ ma ureni zhajɛ uwɛmbe uwɛ ilimi na baa njɛ ukota. Una taa tu jitako agwatana ma bu pana kpa hieh sunda tu’ waba uwenbe? Uwe timbiyona jitako iyi ko zhɛ teni agwatana nab u peni!? Ibu bupeni ih na tu mapatu bwa ne dalili na bɛshɛ butu ko ba ma ma ku bwa bu yagawa ukpa hiɛh ata sunda tu wa ishɛnɛ iyi nɛ bɛ zhɛ no mbiyono atwa bud amu su baa kwubɛ butu hwayi go na hwana bi berinji yala bwa bu za ti kashika-o abi hiɛh bob u dabo gomu hure keshi nu kpahieb ata agwatana ge peni buya bun a nda kw oba kwuna butu, kw obo dubo butu hwɛ ibɛ shpɛ yo nɛɛ nɛɛ bila, butu gumwa huwayɛ go urain atwa namɛ n iyi nɛɛ nɛ butu seshi. Tii tu so so tun a be seshi ti zeteni shi bu maa ba mapa tu swob swob t iyi biye n iyi wɛ-o ibɛ po uraih atwa zhɛshɛ huwayɛ pada be kuribi butu ga yajɛ hwaɛ ukuribi bo so yi kwa pada motu bu ma ma bud amu suya kwo tahabnu abu zhɛ ni vunɛ bɛ vurɛ ma bu twa-o tub a yajɛ ahahsa bu imbe zhɛ ni bɛɛ? Ukuribi keni a hansa cishi. Hwehwe iyi nɛ po ati hujɛsa alatu uriyizo ga kwo najeriya ga tu k huwaye go, unyizo njɛ fu ukuribi shɛ hin iyi wɛ shɛ yi wɛ, nazhɛ ahusatu ga utijaja icishi uda na na yoto ushɛ tatu na zhɛ unu hwujɛsa, uhwujasa nu-atwa, wutu-o ibɛ shapɛ uranyɛ wɛ naan a ta kwuba huwayɛ go ni nyizo ga ti namɛ ya. Ya tu zabutu bo so so ya iyi biye o. gabu na bo soso ya iyi biye-o gabu na bo soso iyi biye ta bu lagumɛ za yi ebi meoi-o so gana yaashɛ ta jɛ urain wɛ ta huwayɛ.